Triikmislaud um tuujaos, et sinnäq panõt rõivaq pääle. Taa um sääne tasanõ laud. Ja sis triikmismassinaga triigit. Et triikmislauda olnu-us, sis pidänüq põrmandu vai lavva pääl tegemä tuud tuud